Prima dë tüt lezi le instrüsiun s'ël pachèt d'la roba che l'as cungelà, pöi tach to furn a microonde e lu programme ën baze al temp ch'a i võl për fe cözi la roba, lu vische e lu lase finché al e la roba al e prunta e al e cöita